ناروې یو طبیعت‌پال هېواد دی، خلک یې غرونو، جهیلونو او "فجوردونو" سره مینه لري. د طبیعت له ازادې ګټې اخیستنې حق – مهم ارزښت لري. دوی خاموش، مهربان او نظم‌دوست خلک دي. د وایکینګ تاریخي میراث لا هم د دوی کلتور کې ژوندی دی.